Preferirìu esi ën muzicista përché ël sport a m'ëntresa propi pa, la müzica si, a m'pias canté e m'piazërìa co savei suné ën strüment, ël pianoforte përché parei pös canté e suné ënsema